والله ما ما عندنا الخطوات ,حنا نمشي ونصير في الدنيا مثل الفهود ,ارزاقنا نهب وصياح زين ولا جعلها ما تزيني ,ما طاح من فم الفهد ده جاي طاح ما طاح من فم الفهد للحصيني نمشي في الدنيا نساير وانت رزق الله ما نحسب عدد خطوات نحن نمشي لو بنحسب عدد خطواتنا كان الناس زوجي والله اسئلتكم غريبه